﻿पेंट करता स्त्री कारवा कंजे सबसे पहले चेक करोगे पेट साफ सुथरा होनी चाहिए। पेट गंदी नी होनी चाहिए पेट में दाग नहीं होना चाहिए अगर पेट में दाग रहेगा तो वह दाग प्रेस के बाद और ज्यादा गड़ा हो जाएगा। उसके बाद स्त्री को तापमान सेट करो कि करने चाहिए थाई तो कम फिर के बाद फिर पेट को जमा हो फिर एक पर स्त्री करो फिर ऊके बाद दूसरों पर स्त्री करो और आराम से ऊपर ताकि। वह गर्म ना हो ज्यादा होगा फिर उसके बाद ऐसा ही करता करता हूं पूरी पेंट स्त्री करो पानी की स्क्रीन मार मार हल्का स्प्रे सु।